Kuivadaq saa näütüses <hesitation> lihha <hesitation> lihha vinnütedäs, ja näütüses kalla saa kuivataq vai ka egäsugutsit puuvilä- ja juurviläpulbriid. Ja peräst, ku vett mano panõt, sis saat sääntse tuu maitsõga möksi.